<hesitation> نفضل <hesitation> الأكثر شهر نحبها، هو ديسمبر جواه باردة يريحني، وفيه مناسبات وأعياد. نحب الأجواء هادي الشتوية والأجواء الاحتفالات إللي فيه بش يكون عندك راحة هيكي نفسية لا توصف، وجمال هيكي ريحة الشتا وريحة المطر، وريحة الأجواء السمحة.